لأ أبداً مأنى جيدة أبداً فى الزراعة، وما بفهم فيها على الإطلاق، ولا حتى فكرت إنى أتعلم ما عندى بالبيت أى نبتة نهائى، وااا- ما جت حاولت من قبل إنى أجيب ورد أو- أو أزرع أى شى، لأنى ما بفهم بهاى الشغلات، وأنا مؤمنة إن كل واحد لآزم يكون عنده شى مهارة خاصة فيه.